أجيله في الليل يسوي شاي- شاي أعتشاب، شاي أعتشاب يساعده إنه <hesitation> يرجد ما- ما يواجه صعوبة بالنوم، شاي البابونج مرة- مرة جميل، استخدمه دائمًا، يرخي الأعصاب، يرخي العضلات، وأجيله يبتعد عن الجهوة، عن المشروبات ويطفي الأضوية وينام.